टॉर्च आधुनिक समाज के आधुनिक विज्ञान का देन हवे। टॉर्च एक अइसन वस्तु के कहल जाला जौन में से बहुत ढेर सारी रोशनी ओमे लागल छोटे-छोटे बल्ब के जरिये बाहर निकलला जौन से टॉर्च अँधेरा में आदमी के देखले में मदद करे ला। टॉर्च ई रोशनी बनावे खातिर बिजली का इस्तेमाल करे ला, जौन की ओकर सेल में से मिलेला या फिर सौर उर्जा से बनल बिजली से मिले ला।